Maáyo jɨnió ntenu ku'uyo in nayuú va'a ku alegreyo ku ehh suanni ɨó in mayo ja contee na luúlio sua suan ɨóyo te tu sa'ayo cambiar te nu ɨó nayuú ja poco kue kue kuan'í te yuan te kuntaí te kui chaá vaa kuí nayuú va'á.